soso nyiko ni ko kuma soso lebuko ni don mari burde pamare pamare sosai hander mei boh soso wan gangan doorgha so toh awaati diyam haa bandu magha diyam ghadon somnangha ghadon yaara diyam ni sai toh yaari diyam menge haari so non-non ghada dinghato yarugo diyam ghadon jaga diyam woo toh awoota sabulu sai gha jooga sabulu mei be diyam mei